A a rarai cedulu maa ndaara kuuɗeeji maa ndaara mangu jiiba maa, ndem mboo ndaara intresse maa to ɓurɗa yahugo, ngale babal ɓurɗa yiɗugo, sey taska.